Singapurpe jakuvo vi jare iviaki opaete año pe lare uajaete jaivi oime vi mbaeti vi noviembre enero rupi jukureijaivi jokua teta pe